Më preparerìu stüdiant l'itinerari, però ën la giungla al e pa facil perché a ie tante tante piante, tanti animali feroci cuindi al e pa al e pa facil e pöi dopu devu prepareme bin coza purteme perché pöi ëntà co che l'abiu dë metodi dë difeza da i animai